كنختار نخيم في الطبيعة، حيت أنا شخص كيعجبني الهدوء وبزاف. كتعجبني الطبيعة بزاف، والهوا النقي كيخليني نحس براحة كتيرة و كبيرة. وكعحبني نشوف الجبال، الغابة، والويدان، ونعيش تجربة اللي تكون بسيطة وقريبة للطبيعة، و بعيدة على الصداع ديال المدينة